<hesitation> a ngom ge, soka toko ma rehe bolo ngaramoi ma rehe ge ngom so gure se es toma kulbox mdoya la ena jira ua, bolo ngone soka toma kulbox mdoya es ua ge ena ham